Zavamegno fantako alongany ah: trompetra ah, valiaha ah, gitara ah, farara ah, de flute ah, tamtam ah, koritsana ah, batera ah, violan de akao koa piano.